Pingviinel ommaq häste külmäkimmäq sulõkihiq. Ja sääl all ka rasvakiht, miä hoit näid lämmänä. Ja ku om väega külm, sis na ommaq ka grupigaq kuuh ja hoitvaq niimuudu lämmind.